Ny momba ny loko maitso amiko ny maitso zany ohatra hoe maitso fanantenana zany hoe mampisy fanantenana ihany koa zany n maitso. Ny loko maitso konko zany mampitony, mampitony ny f- ohatra hoe mitebiteby ianao de mila mijery loko maitso na manao akanjo maitso a de mampilamina anazy, zany no mahatonga ny fahitako anazy zany io mpitandro filaminana manao maitso a ohatra ny hoe filaminana no tadiavina donc maitso no entina mampitony saina, mampitony fis- <noise> maso sy ny rehetrarehetra zany ny maitso.